Injo barunea punna namutteko bahine, pata tangara haji-haji i angura kukua rie intu biasa bahine marengang gauna ri dallekang, marengang to gauna ri boko, angura ku ngkua pakunjo, rie intu dikua ahlak do, nakua sse taua eh iyanjo dikua ahlak a njo dipahakiji i injo anunna nu ballo-balloa njo do, <hesitation> nu tala pato-toaia ri di to toanna, nu tala pareare, tala pareare ri kakangna, ri siana na apalagi ri tantana, oh rie ntu biasa bahine amandangi itu mae allalo, anre to ntu punna pasengka-sengkaki e, oh jakomo pole pakunjoi iya, <hesitation> rie ntu biasapole bahine disuro di amma na lampa appallu, oh kuttu kamua belah, injo ku sarring burunea puna bojako bahine nu macca-macca ia appallu, nu rie biasantu bahine nu kuttu mintodo, oh belah jari injo burunea pahajiki minto i hoja-hojanna lomo nu tala patoa-toai ri to toanna, nu haji a mae ri siana na, mange ri keluargana njo mae, macca i pallu, maccai parutusu baru ne, maccai pa a batta-battassi, oh jakomo seng nakke lohe hoja gammarana, intu gammara iya nu hebbereji i panra, tapi injo punna. <hesitation> anu macca pallu, ho kodonge punna maccami ntu pallu, macca mi i a tangkasa, oh gammarami intu bahinea, <hesitation> punna maingmi injo <hesitation> biasa intu dikua tangkasai lalang jammarai pantarang, <hesitation> biasa ntu nakua oh gammarana ballana lalang eh, tapi pandai attoa pantarakki muhamma, jammara na ole balla na, he ku kua nakke sare-sare saiko njo ri rampi, rampi balla nu, ri lekang balla nu, injo njo punna nie mo barune la allalo atau to toanna buru nea na kua boo bersihna balla rilekangna eh, eh otomatis injo nakua ngkua naimo njo anak lalang, oh anak bahine njo lalanga injo njo, eh pasti nakua njo iyamo inne bahine pile.